مارُ تھل دے ماحول وچّ اُٹھاں دے بچیاں دیاں مکھ رنّیتیاں اے ہن۔ پہلا، ماپیاں دے نیڑے رہنا۔ بچے اپنے ماپیاں دے نیڑے رہ کے سرکھیا پراپت کردے ہن اتے خوراک دی سکّھیا لیندے ہن۔ دوجا، خوراک لَین دی سکّھنا۔ بچے ماپیاں توں سکّھ دے ہن کے مارُ تھل وچّ کتّھے پانی اتے کتّھے خوراک مل سکّدی اے۔ تیجا، سمُوہی <hesitation> سرکھیا۔ سمُوہ وچّ رہ کے اوہ شکارتاں اتے خطرے توں بچ دے ہن۔ چوتھا چُست اتے ساودھان رہنا۔ بچے ہمیشہ ساودھان رہن دے ہن۔ تاں جو کسے خطرے دا پتا لگ سکّے۔ پنجواں، سریرک اوَستھا <hesitation> تپتی تاپ یا ریت توں بچن لئی۔ بچے سِدّھے یا لیٹ کے اپنے سریر نُوں رکھ دے ہن۔